nder halaji <noise> meden latindi to batani e minana ko wiya, min ɗon to mi ummake ko ngiɗɗimi fu mi batan goo fu e tawn fulfulde latinde kayre woni hala am kayre dindami ɗiɗabel kan woni Inglis, kayre janngumi, <noise> tatabe moɗo wawi Hausankore to halare miɗo nana to mi ummaka miɗo hala. nayobe ndu suna satte fu sanne funa fu ko Arabore wia a muɗum hala e mi nana, ko wana ko ɗu windi e mi wawi batitago e muɗun, kadin ɗu Yarbankore e ɗu mi wawi batugo ɗn seɗɗa to fotaimi e mi nana, bokoje e mi nana seɗɗa habire burgu e mi nana seɗɗa.